Buda macam macam na te hewan pertama to' serre, penduan to ma'penduanna <hesitation> balao. ma' pentalluna to o tokke, ma' penappa’na to ula’, ma'penlimanna to’o seba, <hesitation> ma'penpitunna to cicca’, ma'penkaruanna to asu, ma'penkasserena to bai’. pensampulona to <hesitation> kasisi’, <hesitation> pensappulo mesa'na to anu <hesitation> tedong, iyamo te serre' <hesitation> malemo ke siang siang male jaka' kande na pake mo bertahan hidup na to, male biasa jaka kande kande anu kande apa <hesitation> kande sesa sesa na kande tau ato male lako got got male jaka kande susito' mai male mangngiru yamo te anu <hesitation> tokke' male ke allo male jaka' kande duka. <hesitation> male Sembarang umba naola mala raka jaka' kande male raka jaka sesa sesa kande susi to' mai, iyamo te' balao male lako to enang enang sippi' atau enang lako to' enang comberan, male jaka kande to kande jio enang ma'butassik yamite <hesitation> ula' male jaka kande jio enang enang buntu, batu buah buahan raka male nakande jio buntu apami raka ato male raka jaka' tau na kande, sembarang apa na kande te ula' yate seba <hesitation> male duka jaka' kande, terus yate cicca' jio anu biasa <hesitation> palfon palfon banua male jaka' kande duka <hesitation> yate asu male duka jaka' kande kande anu sesa sesa kande susi to' mai tulang tulang raka <hesitation> kande kande apa raka tu' mai buda jio biring lalan na kande nasang ato yate' bai <hesitation> nakurung taunna. <hesitation> Di pa'kandean susi to' mai di nasuran sesa sesa kande mane dibengan, mane yate kasisi' setiap bongi na den mane pakeke', mane ma rarang rarang ki na keke' susito'.